Meeɗiino waɗde ñande wootere colli ina ɗannotonoo, won hen colli cerindii, ɗi majji. Ɗi ndiwi, ɗi njirlii haa ɗi tampi, ɗi ndokki heɓtaade ɗiya too colli. Wonnoo aɗi nganndi laawol ngol, aɗi nganndi holtoon ɗi potata fooftaade, e yarde ndiyam. Ɗi kucci toon, ɓee tawondiri toon. Tawa noon ɓe tampii, ɓe mbaɗii hakke balɗe ɗiɗi ɓe njiydaani. Aɓe ndiwa tan aɓa ndiwa ngam yiytude ɗiya too colli.